Raha nandalo tamin'ny tantaran-drô Greky àby iô ndraiky, irô iô malaza irô io, tamin'ny resaka nipoiran'ny demôkrasia izen̈y. Irô zen̈y ten̈a nalaza tamin'izen̈y fotoan̈a tamin'ny antikite tan̈y. Avô aminjay izen̈y resaka pôlitikin-drô koa zen̈y nalaza tamin'ny tan̈y jiàby; avô manaraka pôlitikin-drô koa zen̈y olo jiàby.